Toh habu taray wo, dabam-dabam no habi taray go waŋkaŋ ni di ni ga hin ɲga no ni ga te. Habu taray fo yaŋ goono kala da ni du nooru ka gayi ni ga, ga ma habu tara sintin, moso-moso moso-moso kala a ma ba barfoyaŋ mo kala da i koy habu tara do i ma ne garaw no ɲgay ga ceeci, ka habu tara te. Toh nooru mo, habu taray mo da ni ne ni ga te ni sinda nooru ɲya, ni di taabi hinne kaci ni wane. Toh habu taray mo goono kaŋ manci kala da ni na nooru ɲya ceeci, danga day baŋkaŋ ga ta, ɲga wo ni si nooru ɲya ceeci ni si riiba ceeci. Da ni du sillay kaŋ ni day no ɲga wo da ni koy haŋkaŋ ni du nooru ɲyaŋo da ibayi kulu afallŋka no ni muraado ni ga koy ka te da. Amma wankul kaŋ i ne kala da ni na nooru ɲya ka, ni na nooru izo ka ni na ɲyaŋo ka, toh ni di wadin a ga dorandi. Toh barfo da manci a kankamandi no kala day a ma furo garaw. Ni di mo da bora furo garaw, a man boori nooru ɲyaŋo man fun balle yongo wano ma te kin muraado te, balle a ma te. Toh baikulu kaŋ ni sinda nooru, ni di mo ni si ne ni ma habu taray te. Toh habu taray mo da ni ga te hinkuna nda suba hinkuna nda suba ikayna day ɲga kaci gati kala a ma beeri. Kala a ma to naŋkaŋ ni ga gisi ni ga ni muraaday te baani samay kala a ma to naŋkaŋ da barfo ka ni mo ni ga no a ma te.